Le tizoire al e fait da due lame, da 'na part le lame a taiu, da l'autra part a ie i dui përtüs ëndua deve ënfilé i di-i, pöi ti bugie i di-i sü e giü su e giü e le lame a van avanti sü e giü co lur e a taiu